Ia, fômbafômban-drô Kôre dio Soda àby io, misy lamban-drô atao hoe kambôky zey. Izy iô zen̈y lamba fitafin-drô tiradisionely àby io. Ten̈a ny manandanja fekiny izy iô amin-drô. Avô aminjay kapôpy zay, lamozika kôreanina ten̈a malaza kapôpy. Baka iô, fandokisan-drô koa zen̈y manaokan̈a koa ze.